هذه السيارة هي فل اوبشن هي السيارة فل كل المواصفات <hesitation> عندك، الكامبيو عندك المحرك عندك الصالة عندك كل الحاجات هي بضمان غير ان المحـ- السيارة ما فيهاش لا زواك لا خبطات لا حوادث لا شيء. السيارة هي نظيفة مئة في المئة. وانا متأكد ان انت شريتها ما عادش تفكر لا صيانتها لا صورتها لا في شيء.